I uu, uni, kuu uu iñu uxa una, ii, uxi, uxi uu, uxiuni, uxi, kuú xiau xiau uu, xiau uni, xiau kuu, oko uxi oko uxii, okouxi uu, oko xiau uni, oko xiau kuu, uu xiko uu xikoi, uu xiko uu, uu xiko uxa, uu xiku una, uxiko ii, uni xiko, uju, no xiko uxii, uu xiko uxiuu, uu xiko uxi uni, uu xikouxi kuún, uu xiko xiau, uu xiko xiau, uu xiko xiau uu, uu xiko xiau uni, uu xiko xiau kuún, uni xiko. Kaade suni yi'isa yuka, te yua te kue, kue ni kenta inka ntija nani, ntija tejido, tejido nani yuka, yuka kuja ni kayi'ide, ni kayiide te kueni, kueni vina te kasi kendode vina kayinaigade in na'anuga yukani, chuka ni pero ja tu'u su'uva chii, aja tu su'uva ni kentoo xii sa'ama chua e tu'u su'va chi este te jana'a, nkee iyo kuiya ku ja ni ka'ade te ntivii made kakade te tuún su'uva tu'u su'va chi este te jana'a nkee iyo kuiya ku ja ni ka'ade te ntivii made kakade te tu'un su'uva tu'u su'va, tu'un suva, pero vitna chii tuka chii kua koo jikade, ke kua'a kode, te méxio, kua koode este inka lado, inka lado kuangoo de norte kuan kode takotude tuka chi kana saama xeede chi ñaa ranchusa ya'a chi vita ñu'uni chi este a ranchu sa i tuka mana ja yi'ii sa'ama nta'avi teesa tukana mana yi'i sa'ama nta'avi teesa tukana mana yi'i sa'ma ntavi, te inca ja tu'u su'uva chi tua ka kuni va'a a ranchunu jika'ade suni kade kuu na'a ku tee chi tuka chi penani ka ka'ana mani ma inka inka tu'u. Uni xikoi, anixiko uu, unixiko uni, uni xiko kuu uni xikou'u, uni xiko iñu, uni xiko uxa unixiko una, unixiko ii, uni´xiko uxi xiko uxi, uni xiko uxii, unixiko uxi uu, xiko uxi uni, uni xiko, uxi kuu, uni xiko uxi, uni xiko uxii, uni xiko uxi uu, uni xiko uxi uni, uni xiko uxi uxi kuu, uni xiko uxi, uni xiko xiau'u, uni xiko xiau i, uni xiko xiau uu, uni xiko xiau uni, uni xiko xiau kuú, unixiko uni xiko xiau kuu, uni xiko xiau, uni xiko xiau kuu xiko kuu xiko kuu xiko i kuu xiko uu kuu xiko unk kuu xiko kuu, kuu xiko u'u kuu xiko iñu, kuu. Kuu xiko uxa, kuu xiko una, kuu xiko <hesitation> iin, kuu xiko uxi, kuu xiko uxi iin, kuu xiko uxi uu, kuu xiko uxi oni, kuu xiko uxi kuu, kuu xiko xaón, kuu xiko xaón iin, kuu xiko xaón uu, kuu xiko xaón oni, kuu xiko xaón kóo, kuu xiko xaón iño, kuu xiko xaón uxa, kuu xiko xaón ona, kuu xiko xaón o'on, ciento.